حيواني المفضل هو الكلب. أنا احبه لأنه مخلص وذكي ويعطيني شعور بالأمان. الكلاب دايماً رفيقة جيدة وتحب اللعب والمغامرات. استمتع لما أكون معهم لأنهم يخلوني أشعر بالسعادة والراحة. كمان حبهم بدون شرط يعلمك قيمة الوفاء والمحبة والإخلاص.